No choro yokt, bo bo fiyam wahala nyo, damwa wi, no bo no bo matiri, yoktenti cho bi ten <noise> damwa ti loh no cho wiwi ken di laaa, mo moki nawiyeri, yaya mwa mati na biyam bukata nawiye loh weh? mwa ma yuulang, mo takeu mo yoom dikeroti loh wo a tikang nen tiye kanghe mo kanghe bibeiyo loh mwe, kanghe wii mwe kanghe bi yayatinim mwe. mbo bi nene mwe bi kaka mwe mani nyori an tikang chi, an tikang bo gwam no kebo kanghe nyo ba matiyeri, boo mwer dike wro a tikangbo dor berotye. bori nenneu bo bo tini nennedi, bo kaa tomboti chiko tikang dor bero ti chiko bi chaa charito ti chiko no nenne mani di. bon dooken damwa no kebo nyori, cho dike boori doken kosi ma mo yodike ti, yilam wo a tikang boti dor bitinere, boki ma ka dike woro chan chando wo bo fiyam che bi chondokum chan chando wo bom fiyam che bon dookum, am mon chungbo, mon chobo tom, mon yila mo kuuti ka kwii, tukabe ki chungken tombo bi chuwo tiye nani twalnob, mani twal nii no mo chungken mo chuwo tombori mon tom tikali, tibemwe chio ma mwa yaa tii loh nii mo keni moki a nimwen cho dike bwii mi tok miki na choro yokten tiri, damwa ma yoktenti keneu, cho wo na wo, bi yaaken bi yaaken, choro yaakendi damwa mwe yog ten ti geneu, chowo na wo mo yaken bi yaken, choro yaken di damwa bwe yog ten ti gen mo makenti mo makenti kungde an kunde ner mwero kanghe dike mo matiyeu kwaamo wuro bi bwangten teyeu an tikang bo no yiim lor ri, bi mwenkang doro. Kanghe bi tee bi nee, no tee ki mare yori, mare dike churo, teeki no mo ma dikewo nyori, mwan yarken kraa man di bo bibieyo, bo bonghum bi totiri dike tee kanghe nee yii botiyeu, muni chi dama boti, kebo damaka, chiki cwii ywellum kabum mwmbor, wuro fini mo yaam fiye kangheri, chiyan tokki wo bibwe we? dii chi blangti chiki too bibwe mi ma dikero kenti, mnbo blang bwewom ti, to cho dike tebbo cwiti kanghe nene, chi cwiiti ki bo mani dike a tikang bo tiyeu mo no mo yaa kii mwa cho tom di ken kwama no mun ken kwama ri kwama an chikomnen yadda chinongko mana fiyanentiye kage kwantibe kanghe bininghew. No mo chom tombo gkwam mun kwenum di, ken kwaama tok, na mo taa yaambo loh, no mo yaa kii no amfani mwa chuweu bwim, no bwim di mon tattaram mo mwenum di yaaken chiko loh. No mo yaaken chiko loh ri, dom bini yooken ko dom cwaye bi yom chari chaka tiye, mo yooken wi, mo dom kwe wuro nii mani daati wi, ka kullen mwero yom mwi moreche, ma budiyo ki no munen, nereang de nubo koni koni no mo nerang chi kanghe yaa ya chokum chokum wing no chokum win di bo ku mun kwito ti chiko loh, la mo tok moki kwiito wuro chiki kuu mwen loh mo. no kuma bibieyo loh mweu mo mwe cjhibo yadda datenneri nibeiyo an kuu kwiito yaa take wuro kii bukchanghe, nii kanghe yaa take niwo ri kuu bidom, yaa take niwo ri kuu rogo to no ma ti nyori, mo tikanbgobibeiyo. chiyare, yiibom loh, mo mwebo bibeiyo, mwa mwe bibeiyo ti, mwechi tiri, chiyan dooken nure daateneu no mo mwe chibori, bibeiyo bo kuu kwiito ti, chiyan too nen, ki ai mo bi bwe mwe tuu, dike mo mati choru chormwero chumeu, kanghumbo damabo ki mweka bwek no kuma mo mwe chinen be ti ki nii. Moo mo malli chinen bweti kanghumbo ki mallire bibwe nii. mweka bweko, wo nikanghe a mwe mwenti kaale kanghe wo mwa mweti mur luwe mweu ah tikang nen, bwe nuwa nen, amma no moki mo mwe ki kwamori, mochwa mwekakoti. No chi bomwen ki bwe kanghe wo kebo mo mo boh ki bwim bwe, mo yii kanghe bwe churo, yadda mo cwi bibeiyo loh mwe tiye, cwii bwechuwo na cho nyo, cho dike kwaama cwitiye. No moki mwa cwim ka bibeiyo loh mwe, ma mo cwii wureno kebo bibwe mwe ri, mon nung cwiika dorek. No mo nung cwiika dorek na wo nyori, no mo yaa no mo yaa dii kwaama, kwaama an mee nen, dike mo maneu fa yorbo cho dike cwiiti mwe bibeiye, kowe bibwe mwe ko kebo bibwe mwe, mwecho, kwaama an toori ki dike mo matiye dong dong. Boori, b bi tuuken bwangka kwaama beko muni, kwaama kebo nii wo a tikang boti fo dor bitinero wure, no mo bwangten kwaam ti yadda. Kwaama cwitiyeri, ba dike momeri kwama mani nee nentiye bomun mati ka wo biki ba bwangten kwaamati ba bwangten ka dike be bi taberi, ba bwangten ka bwekelkele, to yorbo, bi bwangten ti ka bwekelkele nyori, kwaama an tokki ki too dike wuro, fini ri mwan dooken kraa. Chwibo ba mati nyo, kowane diye ba bwangtenti yadda kwaama cwitiye bou mo bo muuka luwekori mo terum mo yom kwar kuwero mo kau muro bo ki nii bukako muu mwen, di nii mukako muu mwen di, a mo chwom doro nyii dor mo tiyenuu tibe bo chikori mutenuu tibe bi kwabanghum ti chiko na bi mam kuwe ri, doo nii bifumer kwa- bifumero wuro too a nee nii chuwoti, na am ma binen nanghen deu, no bi diim di, ban kwom kuwe, no bi kwom kuweri, bo na bo dooken mor na bo daati wi, no mo yulang bori mani ma eh- ya- bo ba daamti wi more cheu, mu yulanghum kuwe daatenneri, to mo mamwan fiya. moo mam dume mwe mo daam wi, amma bam di bi yilam nobo wuro mani cwi maka nanghenti cwiti ka bwi ma chama nanghenti no chi mabo nanghen di a yiilam nii wo a kuu ka kwii. To gara no mo matiri, neken ner mwero win mo ma nanghendoti, mo ma nanghendo ti, mo ma mwan tikang dor mwero. No mamdi bi yilam nyo ki ewika bwiyek, bou ki bwiri mo dooken ki bi bwe niwo kuu kwii. Be- baa, tee mwe mam make ko fe nachi tikang nen, yad- m- mwi yaakenti ki yam mwembo fo dor bitinere cho chuwo kanghem bo windi bwiyam bwiyar bichwye nyo koni nyo. chambo kuma biki fii bang chwiyakko yobe.